El loru i el mielru sonin avis que puein rendal sotrus sonís qu'ascuchan. El loru es conocíu dela su albeliá de reproduzil sonis dela vós umana i sotrus ruíus. Estu les premiti de comunical-si con otrus endividus dela su aspeci mesma, atrael a collaçus o mesmu dal avisu de peligru. Tamién puei sel una horma d'afiamientu territorial o una horma de muestral la su enteligencia i la su albeliá d'ambiental-si andiquiá.